Fomba fanaovana lasopy tsotsotra dia mividy ovy ary asiana karazana legioma le izy de tsy adino ihany ko manisy hena an'azy, ampagotrahana anaty fotoana ela ela ilay hena zay vao arotsaka ny fangarony dia asiana sira tsy avela ritra le izy fa atao bebe rony.